Okei i hna han ako e tratrenga markto te ngil ngil enguku tra mar kto i hna hane a ko ngilngil blengi te hitaguhu weru katun taghu meren u taru katun na tra pal kapan na tamamulam nu tsinamulam a tra man sha man hakats teha tubtubtu eri ako ngil ngil blengi te tapi hobotin mera man hakats nate hanigin mera hobotinera man hakats ihna han na te kui hobto weru katun tra mamana mats tukui te tubutni hna han akue han haniga blegen han haniga blegen te te kui hobto weru katun te hatubutna niniga pan ihna han tru katun hobto. Nate tstanatska te ngil ngl engukui taren taren a markto te moa malu tatsi kannan tats ha ba tana katun tamta tsa kawu te hitaguhna. Nona man pla te tra trenguku hna han te sas sasala menguku. Na. Tra markto te hat hatubteru tsunono te mamin erulam te ngil meren a lam ko kui hobto katun hobto kawu tamta te ranga weren bu katun te takei hobtori kotra trenge hat hatubutna niniga i hna han tanta mne tati ranginna tanti te pas naseren u ranga bte tsinera age kto hobtenga ge hatubtu hobtengu hakats rke. katun hobte longle ren non nonats toats ka te tra tren gukui tru katun i hna han te kui hobto wore hatubtu hobto meru hakats ba manka te takui hobotna nonikua kate katsin rangine nuguku.